Raha tsy hitovisany sakafo biô na sakafo natirhely ndraiky sakafo misy produit simiky <hesitation> biô mazava ho azy tsaratsara kokoa ary mety tsara amin'gny fahasalamagnantsiaka olombelogna ny <hesitation> misy akora simika zegny tsara amin'gny lela matsiro izy hoanigna fa <hesitation> misy voka-dratsigny amin'gny fahasalamagnatsika ary miteraky amin'gny aretigny ziska amin'gny fahafatesagnantsika.